Барои барбекюи беҳтарин гӯшт бояд тару тоза ва хуб маринатшуда бошад. Оташ бояд миёна бошад, то гӯшт оҳиста бирён шавад ва хуштаъм гардад. Истифодаи ҳезуми хушк ва табиӣ маззаи махсус медиҳад. Ба ба барбекю сабзавот ё соусҳои табиӣ низ ҳамроҳ кардан мумкин аст.